ادا نقدر انا نبدل حاجة وحدى في الموند ديالي <noise> انا نبدل الامور <hesitation> يعني الرياضة الي مدرتهاش انا بزاف ونبداها من صغري ونكون صغير بزاف لانو الرياضة عي حاجة مليحة ومليحة ياسر وانا ندمت الي يعني مدرتهاش ملي كنت صغير هدي هي الحاجة الي نبدلها في روحي هي الرياضة تم الرياضة تم الرياضة ووعلاش نبدلها لكيي يعني يكون عندي جسم سليم ويعني يكون عندي جسم قوي ويعني يكون عندي حتى يعني لياقة بدنية عالية لكي اكون محترف يعني محترف في الرياضة التي اقوم بها